﻿Se ˂hesitation˃ jau tembiu yave jaeño mako ingrediente reta oi jokope jae mandio, kumanda, <noise> soo <hesitation> cebolla, tomate jare lechuga, remolacha jare repollo jaereta ko jae se ma jauva, ma se amomora kua tembiu jau, se aiape